हरको नीला रंग शांत अकास शांत समुद्र को याद दिलावत हैंगो। जो शांति सुकून और स्थिरता को प्रतीक मानों जात हैंगो। एकी सुखदायक उपस्थिति सर्वभौमिक रूप से शांति। और मानसिक स्पष्टता को भाव पैदा करत हैंगी। सांस्कृतिक रूप से हलको नीला रंग ताजगी और नवीनता को प्रतीक हैंगो। हलको नीला रंग शांत आकाश समुद्र और झरनन को दर्शत है। हलको नीला रंग विश्वासनीयता और भरोसा से छूरो भाव होत हैंगो। हलको नीला रंग आराम और स्पष्ट विचारन को बढ़ावो देत हैंगो।